Izy koa mampiavaka zegny bôko ôhatra hoe impére zao tsy idiran-drano regny e, igny zegny tsisy masomasony hely zegny amin'ny lambany igny fa tonga de sase matevina be fôgna donc zany mazava hoavy <hesitation> mikoriàgna agny fogny rano zagny fa tsy tafiditry agnatiny fô le lamba tsotra zegny misy masomasony zegny le lamba de tafiditry zegny rano.